الإثنين بيكونوا كويسين، المال بيفتح جدامي فرص أكبر وأكثر، يحسن جودة حياتي. وبقدر أدعم الناس اللي أحبها وأحجج أهدافي وأحجج طموحاتي، كمان إذا اخترت العمر معناه في وقت زيادة إن نجرب ونتعلم أشياء جديدة. <hesitation> أبني علاقات عميقة ومستمرة ومن هالأمور، لكن إذا اضطريت أختار إختيار واحد فبختار المال أكيد لأنه أهم بالنسبة لي.